X̱i'k nak ne'g gu'n gak komid, gu'n gu'n para ine'dz fers bida chenma kë gitlan gak kald, gitwëts, lo mze chen gitwëts gunu gak ti kald y gunu nak ti alimento gu'n ine'dz fwers chenma.